Nɛni kulaa kpaa surɔŋ kula kuu lɛ́lɛɛ. Kwa gɔ́lɔŋ pere kɛ̀ le? Mɛni ŋí gáa a kɛ̀ da mó ti ya tãi tamaa nûa da ziɣe a pere sii ŋí or <hesitation> ku lí naa kú lɔ́ɔ támaa kpele naa oo ku lí naa kú mãna mii sɛŋ támaa a kɛ̀ naa gɛ ni dí su tòo nûa dia. Kɛ́lɛ mɛni ŋa gaa a gɛɛ gáa a nɛni kpa surɔŋ kulaa pɛ́lɛ lɛ́lɛɛ nya ɓa ǹûai ti ni díkaa dûa laa kɛ̂i berei dí kɛ ɣeniɛi púɔɔ la a kɛ̀ ti mɛi. Berei da túa la a téniŋ-ɓo pere. Berei máŋ nuu-kpune sɔn maa a fáleŋ la lai kɛlɛ ŋa gɔ́lɔŋ a gɛɛ dûa laa nyii ŋa pai kɛi ma gáa a wɛli-kɛ-ma tua laa nya ɓa, túa láa nyii ɓaa kɛ maa káa a tua láa lɛ́lɛɛ gaa a tua láa nyii ɓaa kɛ ma káa zu núu kélee maa mɛni ma. Kpakolo ɓaa kɛ ma káa ǹyee-ŋa nɛnî maa mɛni ma nɛnî nyaŋ máŋ ɓaa kɛ ma kɔɔ ǹyee-ŋa kpakolo maa mɛni ma. Dua láa sii ŋí núu da fa kɛ̀ marâa nuu mai ooo wɔ́i tɔɔ kpanaŋɔɔi e tɛɛ ya ooo ŋ́gɛtɛ e tɛɛ ya kpa. Dua láa nyii nuu a marâa núu káa a gɛɛ a gáa a nuu-kpune. And nyaŋ a kɛ̀ ya núu da káa gaa a nuu-kpune gɛ ni gáa a sɛŋ a gɛɛ í káa a gɔlɔŋ a gɛɛ nuu-kpune máŋ a pɔra mɛni ma kɛ̀. So túa láa nyii gaa a tua lɛ́lɛɛ nya ɓa dua láa nyii núu su mɛni lɛ́ɛ káa zu. Núu da ímarâa nuu da a mɛni ta kɛ́ a ya í zu-mɛni lɛɛ. Berei máŋ a pâi kɛ̂i a kpanaŋɔɔ kɛlɛ fɛ̂ɛ nɔ a gɛɛ gɛ̀ ti kpɛɛ la nuu támaa da kɛ̀ ooo ka pai da pai pui ka gîe ma kaa lɔ́ɔ kpele ka mãna a kpɛɛ polu ká seɣe kpaya kpaya too kaa ka gɛ́ ŋí ka gɛ́ ŋí kɛlɛ zɛŋ a kɛ̀ nya ɓa a kɛ̀ wɛli-kɛ-ma fé naa ǹaa <hesitation> zɛŋ ti a pâi pene a laa saa. Kɛ́lɛ a kɛ̀ wɛli-kɛ-ma káa ŋaŋ kafe wɔ́lɔ-wɔlɔ da wɔlɔ núu da fé pâi kɛ̂i a gɔ́lɔŋɔɔ le ɓe ka mi gɛ́i ka ɓá kpoŋ mii gɛ́i kafa ɓá kpoŋ mii gɛ́i láo ɓá ɓe ka mii núu fé pâi kɛi a gɔ́lɔŋɔɔ le mɛni ma kpɛ́ni fêi la gáa a túa laa nyii wɛli-kɛ́-ma ɓa zeɣe kɔ. Gáa a túa láa nyii téniŋ-ɓo láa ɓé gaa zeɣe kɔ. Gáa a tua láa nyii nuu a mɛni ta kɛ́ marâa nuu a kɛ̀ yɛ oo owei naoi mɛni ŋí ŋa gɛ́ a ya tɔ̃yâ ma nyɔmɔɔ. ɓɛi nuu a tɔ̃yâ mó naa dua láa sii ti ɓé ŋa kɛ́ ma owei dua láa ŋí káa a tua láa lɛ́lɛɛ. Nuu pɔɔ gîe ma sii ŋí ɓé gáa nuu pɔɔ gîe ma. Gɛ ni gɛ́i fɛ̂ɛ dia dí díkaa dua láa kɛi a kɛ̀ ya wɛli a gɛɛ dua láa ŋí í káa a ǹɛ́lɛɛ ŋí- ya ḿare kɛ́ a gɛɛ gáa a tua laa lɛ́lɛɛ mɛni ŋai pâi môi nya ya ka ti. Berei ǹûai ŋi ni dí kɛ-ɣeniɛi a pâi <hesitation> dua láa ŋí lɛ́ la a gɛɛ díkaa tua láa pere su. Kɛ́lɛ tee nyiti polu gɛ ni a pai kɛ̂i a kpanaŋɔɔi. Ífe kɛ yɛɛ dua láa ŋí lɛ́lɛɛ kpɛ́ni fêi la ooo sɛŋ káa ǹâloŋ yée-ŋa a dɛɛ ŋa nûa pɔ́ kpaa máŋ sɛŋ káa nɛnî yée-ŋa a dɛɛ ŋai nûa pɔ́ kpa. Dua láa sii ti va kɛ̀ zu vá namu zu kpɛ́ni fêi mɛni pai kɛi nya ɓa a kɛ̀ ímarâa nuu ti a fɛɣɛ zãa ti ǹyêei a kula ma or a pɔri nɔ a kɛ́ ma a gɛɛ í zãa ti ŋaa see kɛ̀. Gɛ ni e lɛ́ɛ nɔ íkili-ŋa a gɛɛ le? A gɛɛ dua láa ta a pai taka. Gɛ ni tua láa lɛ́lɛɛ féi gɛ ni a pai kɛ̂i a dua láa nyii sõŋ a pai kɛi naa. Nyaŋ dua láa sii ŋí su a kɛ̀ ka nìa pɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓo naa mɛni a kɛ̀ nya ɓa le? Nîa pɛ́lɛɛ ŋí d́ífa kɛ a mɛni na káa ma ɓela kpɛ́ni fêi la ɓɛi da kpɔloŋ naa dí ǹâŋ da dí lée lao láa fe díloai. So nîa-pɛlɛɛ ti dífe pai kɛ̂i a lao láa kɔlɔŋɔɔ wɛli-kɛ-ma fé díloai gɛ ni nîa-pɛlɛɛ ti dífe pai kɛ̂i a wɛli-kɛ́-ma kɔlɔŋ. Woo mɛni fe díloai <hesitation> féi ǹee káa mi nɛnii ŋai nɛnî surɔŋ kulai nɛni kpaa máŋ <hesitation> nɛnii kula soŋ woo mɛni fe díyee-ŋa díkie-ní maa mɛni ma gɛ ni nîa-pɛ́lɛɛ ti dia máŋ dífe pâi kɛi a woo mɛni ŋai. Kɛ́lɛ dua láa nyii gáa a tua láa lɛ́lɛɛ yɛ ŋa mó yɛ owei dua láa ŋí káa a tua láa lɛ́lɛɛ owei nûa ŋa dí ku dí pu di gîe ma saa a gɛɛ dí- dí kula. Gɛ ni gáa a tua láa nyii nûa dí lí díkaa naa dí gɔlɔŋ a gɛɛ mɛni dí gɛ́ gîe ma or mɛni dí bu gîe ma a gɛɛ díkpɛtɛ e lí e volo ku ti kɛ seri díkɛ ŋaŋ dí láa toli banama. Gɛ ni fɛ̂ɛ ǹûai ti ni díkaa a gɔ́lɔŋɔɔ. Kɛ́lɛ e ní dífe gɔlɔŋ gɛ ni fɛ̂ɛ nɔ í káa a gɔlɔŋɔɔ a gɛɛ ɓa tua láa lɛ́lɛɛ fêi. Da pɔri pɛrɛ lɛ́lɛɛ too owei kɛlɛ tua láa lɛ́lɛɛ fei tãi nɔ ya pɔri bɛrɛ too kɛlɛ ya kɛ̀ bɛrɛ ti mu nyîi fé naa. Ya kɛ̀ bɛrɛ ti mu woo mɛni fé naa gɛ ni bɛrɛ kpîŋ a in fact a kɛ kpîŋ yâo a gɛɛ le, í lí í lɔ bɛrɛ ti mu. So fɛ̂ɛ kukaa a kú kili-ŋa sia kú gɔlɔŋ a gɛɛ le a gɛɛ owei tua láa lɛ́lɛɛ ɓa dua láa nyii nûa da gɛ̀ a gɛɛ e pai a ɓaa kɛ ma dípɔ, e pai a ɓaa kɛ ma dí káyɔɔ-ŋai pɔ́, e pai a ɓaa kɛ ma dí kôlii dikaa zu bɔ e kɛ̀ e pai a ɓaa kɛ ma dí taai su, e kɛ́ a ɓaa kɛ ma a ni kpîŋ díkaa a Ɣâla pɛrɛ mu ɓela kpaa nuu kpului da kélee da da kɛ́ zu fɛ̂ɛ dí tûa-pere e gɛ a gɛɛ mɛni maa fáleŋɔɔi lɛ́lɛɛ e kɛ́ naa. Dua láa sii ti ɓe ŋa gáa ŋ́ɛ owei tua láa lɛ́lɛɛ káa ti. Í sɛɣɛ.